في أحد الأيام، صغَّر ساحر نفسه عن طريق الخطأ.لكنه لم يغضب على نفسه بل انه <hesitation> بل انه <hesitation> فرح كثيرا لانه <hesitation> قد اصبح صغيرا فقرر ان يعيد حياته من الأول كانه لم يعش ابدا سابقا و <hesitation> قرر ان <hesitation> ان يستغل كل فرصة اتته سابقا و لم ينجزها فاكمل حياته سعيدا فرحا مسرورا